"Niasa mare iha tatoato zay, la tsy tratry an-tragno, tsy hitahita, ela koa iha vao hita tsy hay ombia?"